<hesitation> Ëntà esi <hesitation> ëntà riesi a ste ënsema, ëntà riesi a ste ën la stesa ca sensa discüti tantu e prima ëntarìa pruvé a andé a ste gia ënsema prima dë spuzese